Este cuandotä ka'e'ajpa, katä nä'ijtu eju toya' o gripa tambien jete muspatä ntzäkä te, este en por ejemplo jetämmm- eju toya' gripaji'k muspatä sosa ti'yäk limon, nkojtapyatä canela y yyy tambien yäti nä pujtu je tä tiyay je famoso jengibre, jete muspatä nkojtayä este asyus, cebolla morado y nkojtapyatät tumä tapita de limon y sospatä como veinte minuto sospatä, y jete to'nhpatä y mejor jyampa jetä eju toya', y este mejor tyanhpa äjtyän onte wa'kutyä tzamu, tambien ijtu je pijkä'kota, wa'kutyä jete sosu te tam muspatä sosa te jenä'ijtu je ruda, jenä'ijtu albaca, jenä'ijtu y este wa'kutyä jete sosu, como metz litru'oj nä' y sunyi putpa, nomas wa'kutyä nto'nhu, itke' eyapä je pijkäkyota wakutyän sosu metz litru'ojmä nä', sospatä postin jäyä nyäjmayajpa anima jäyä y kojtapyatä tämkuy wa'kutyä jete to'nhke', tambien kyoj jyampa y jete ak tokpatä veinte minuto y ka tätzpa je nä' muspatä nkojta'nhäyä y tojkusye'nhojmä entonce jenä' este aktu'pyatä je juktä, ja'kutyä jete' nto'nhu y jete uma oye tambien pijkäkyota y ka nä toy äjtyä nkopa'k tambien jete kyoj jyampa, jenyanhkä' tambien.